Hafta so’ngi. Quvonch, ishlardan bo’shash, rejalarni amalga oshirib boshlash kunlardan biri hisoplanadi. Do’stlar bilan, ota-ona bilan ko’proq vaxt o’tkazish kunlardan biri bo’ladi.